Ɗum ko honno no feere ɗiaper gorko: Laawol ɗum, ɗiaper mum ɗiɗi boɗɗum, kaare mum ndiyam walla tufa, kaare mum saabu so wonaa, pellel walla laana nayi, boksi walla tukku ndiyam ɗiaper juɗɗo.